عالسلامه، أنا جديده فال- الحومه، نحب نسألك ثماش قهوةهنجم باش نعمل فيها قهوة باهيه وكان تحب <hesitation> نمشو مع بعضنا مش مشكله على حسابي، ناخذو سيارة أجرة توا، إذا هي قريبة نعملو قهيوه حاجة، اي نحب نتعرف على ال- البلاد الكل ونشوف <hesitation> فماش حاجة هاذيكا الواحد ينجم يتفرهد فيها كان تعمل مزيا، أيا شكرا.